संगीत में बहुते तरह के वाद्य यंत्र के नाम छे जेकरा। में ढोलक, ढोल, डमरू चिमटा, पियानो गिटार। तबला, मंजीरा, वायलिन, पखावल, सारंगी, बीना। बांसुरी, तानपुरा, सरोद हारमोनियम बिन सितार।